आँखों का छ मुख्य रंग होंदिन। अंबर, नीला, भूरा, ग्रे, हरा और हेजल। दुनिया मा ज्यादातर लोगों की आँख भूरी होंदिन। नीला रंगों वाली आँखों वाळा लोगों की संख्या सबसे कम च। आँखों कू रंग वंशानुगत विशेषता च। लेकिन एक ही परिवार का बच्चों की आँखों कू रंग अलग अलग ह्वे सकदु।